Toh zuna ta tamu yamna hana zu hamata ma na zwala yambo dunyi kam birka, ki ana na niga ara mota kibi na en kwamnyaka Nigeria na nyinamah ya dab-dab ara shinwanye hagana yalbina nyina ma zimi ma Nigeria halau ga, hana ziki bina takoh, ar takoh la li shilima, na za tana dwamu ya uri sha lima. Kam zika ki ba arbu urishalima na habibah? en duwah a nyi na ha nyina, a tuwala ya urishalima. Ana zikita zana dwa, ya eh ba tura tabi zwairi ba ari yesu bi ju yuna, ya eh yambawa dunyi hana tura tya biba mwam shi tanla yi nyina tahn dwamdir nyala yib ba shwu ba kunah. Toh nyina yamna shinwanyi hana kurta na fa halauda na wumoh yambawa wumoh daka da naza urishalima, ni zina dwu fumoh yiba bi ba na yiu na, yiban kwambe ba habibah? bi ba arba bi yahada wabna ba habibah? ba hara nyi de? ba han farbuweh? ba han swi. Toh we ba ha bibah? toh yomina shinwanyi kur yiu birah na zika tana fa daka na za yiuwo zara dwa, arbe anyi ara daki ana ziraga yu gana? ba eh baduwa yiuna? ba ziu di nab tuwo ne tura nu'a dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab arbana eh daki nyi na fa halau di zira ga yiu zana dwa waman kwa-en amna gana? zika mwaraka, hana hintir bi yawa urishalima zika mwaraka. zika ki karatiba ba agin yi biba fa daka ba yiuna. dukeh yireyi har haratina, dukeh yireyi har karati hana du yambo dunye na hana zwa dawo na, hana dau zwao boyafa halau di biya za a urishalima li lamna, bizi bi dwu yawa yiuwa, bi dwu hanka kaye.